ma gennonoh shiɓai shiɓai shiɓai ma gennono shiɓai kupelew kan fuat to piddi ti makaranta piddi, kuma ti bariki piddi kuma diji minu kumminchin ti chacki minari mmu din yu ɓiran biran kamma shunu mayiko mayiko sharu nin shinu ma muna ii ma ma chaiyinan minu waluyi diji kan shunu, mundi ii biran biran ti minai mayiko minu kankuro ma mai fooje kan ma ii ɓiya mun din addinah kamma shunu mayiko kobib na aɓoi mayiko kowa mayi fudi shi chackar yeyani.